Am ote huan rabot huan mafkai yama aborok, akote yak hituawa bale meno. Ababa, ababa <hesitation> adul am lau <hesitation> tatarana lau <hesitation> duleu fala lewa bala fole lau ababayak fita abala maun, esan limotok, aubata, ababas <hesitation> ababa huan sampe wabalas wabala ale kuhelao akai, akai sef <hesitation> bala foli leula. Ababa sefu ababa fole ya ra butoma ya ka ra ya. Loi ya ote ra, ote yaka yah hifnai na yan akaise funek maka inobot <hesitation> baba baniminu yaka mafkayan hetoho <hesitation> teholoi yaka <hesitation> yakif nene yaka he. Ikaniku kakabal yae, ama kaki nira kaiman.